हमे स्कूल मे पढैत रहलीन त जैसे आजु बिफबा बिहान सुख दिन रहैत रहलन त हम पढके आइत रहली न । त हमनी के बरी खुस होइत रहली त काहेला त बिहान सुख बा त हमनी के सुख के दिना न स्कूल मे पढाइ न होइत रहल त हमनी के हाली हाली होमवर्क बनाली बिफ केन खेल ओलके आके सुत रही। आ सुखकेन सबेरे पहरन हमनी के उठके नहा ओहा ली नोह ओह काटली साफ खुब फेरेस होजाइ। तब जाके न भात ओत खा ओके कपडा लगाली मुरी उरी दुगो चोटी बानली रिबिन लगाली हेरबिन लगाली आ चल जाइ पढे की । आ दिन पढे जाइ न त हमनी के सुख के न स्कूल मे न पढाइ ना होइत रहल। आ सब सर सब पुछे पढबे की कथी करबे त हमनी के कही ना । त कउनो घन्टी हमनी के अनतराकछी खेलैत, त कौनो घन्टी मे हमनी के माने पढाइयो सम्बन्धि कुइच खेलैत रहली। त हमनी के हेडो सरन फिलड मे बोलाके लैका सब के न गुट बना बना के खैलैत रहली हमनी के सब जना त केहु बाडमिनटन खेलैत, त छौरा सब किर्केट खेले चल जाइत रहलै। आ छौरी सब न कबड्डी कबड्डी खेलैत रहलै आ सुखके दिना त हमनी के पढाई ना होखे आ उहेमे हमनी के छुटी एके बजे होजाए। उमे आउरो खुस रही की चल एगो त पढाई यो ध भेल । आ उपरसे एके बजे छुट्टी होजाइ । गरे जाके हमनी योके खेलम कि ‌। त ओइसन के हमनी के छुटी होजाइत रहल। त हमनी के घरे चल आइत रहली कपडा खोल ओल के फेनु भात ओत खालेइत रहली चाहे किछो रहैत रहल त । आ फेन हमनी के न सब जना चल आइत रहल दुरामे। आ चल जाइत रहली सब जना दुरामे न खेले सुखके दिना।